مصرٕچ ثقافت چِھ صدیو پیٹھہٕ رودمٕژ تہٕ یہٕ چُھ دیوتاہن تہٕ دیوتاہن پیٹھ یقین تھاونس سٕتۍ سٕتۍ پنین آباؤ اجدادن ہند احترام تہٕ احترام کرنٕچ ضرورتس پیٹھ مبنی۔ مصری ثقافت تہٕ چُھ سُہٕ یُس پننہٕ فن تہٕ ادب خاطرٕ زاننہٕ چُھ یوان۔